﻿Ekintu ekyampuniriize, nikwe kusanga itwe tukazarwa ba maama baitu batugambaga nti omutooro tasobola kuswerwa muganda, omutooro tasobola kuswerwa omunyankore, nyowe ekyanseemiize kusanga ngu nkaswerwa omusaija naswerwa omusaija mu- mugweeri, nasanga ebi baabaza ebibaabazaahoga owaabu, nasanga tinikwe biri biti, eki kikansemeza muno habwokuba baagambaga ensi, abo abantu boku, nibarya abantu, abo abantu boku nibeetwaaza bati baitu nyowe ekinasangire, tikiri nikyo, eki bakubaza tinikyo nasangire nkasanga omusaija wange murungi nk'abasaija nk'abandi, nikyo kisingireyo kikansemeza.